אנא שחסיאן כנפעל אלתח'ים פווסט אלטביעה אלחלבה עלא קצא לילא פי פונדוק פח'ם. אלתח'ים כיעטיכ פורסה תהרב מן אלדוד'א ואלדע'ט דיאל אלמדינה, כתנפאס אלהווא נקי וכתחס בלהריה ואלهدוא אללי מתלקאהמש פי אלפונדוק. חתא אלעז'את מעא אלטביעה בכאל סמיע סוט אלט'יור ולא מושאדה אלנג'ום כתחליק תחס בראה נפסיה כבירה. סחיח אלפונדוק פי'ה אלרחה ואלח'דמא, ולקין אלטביעה ענדה ג'מאלה חאסה כתחליק תרתח מן אלאדלן.